القلادة السحرية شوف كان في قطوة هذي القطوة كانت وايد فضولية ولجت هذي القلادة السحرية مخفية يعني بين أشياء جديمة المهم إن القطوة لبستها وإكتشفت إنها صارت تجدر تسمع أفكار الحيوانات والله وتشوف المستقبل يعني فجالت يعني هذي القلادة صارت من حجي.